أحب أختار العمل خمسة أيام بالأسبوع لمدة ثلاثة ساعات، ليش؟ لأنه بيخليني أكون مرتاح وأقدر أوازن بين العمل وحياتي الشخصية، ثلاث ساعات كل يوم تعني عندي وقت أكبر لممارسة الهوايات، أو قضاء وقت مع الأهل والأصدقاء، أما يوم واحد لمدة خمسطاشر ساعة أحس بيكون مجهد ويأثر على صحتي ونفسيتي، فالأفضل لي هو التوازن والراحة.